बेल्चाले खन्यागो माटो पुणो फाल्लाइ लागि रे उच्चो निच्चो भया जमिन पजल्ल्याउनाइ लागि निक्कैरी काम अद्दोछ । अब बेल्चा लायपछि माटी फाल्लाइ सजिलो हुनेभ्यो । अब माटी खनिसगेगो माटी कति गैलासम्म माटी खन्याछ त्यो माटी एगाठाउलाहै अर्खा ठाउ फाल्लाइ लागि आफुले चाइएगा ठाउमी फाल्लाइ लागि बेल्चागा मुखले समाइबन माटी पुणो फाल्लो पण्यो । अब बेल्चा यत्तिगै आफुइ माटी उगाउनैन । तै माटी उगाउनाइ लागि अब आफुले आफ्ना हणमी भया तागत लाइबन <hesitation> खन्या ठाउम्बाहै माटी उगाइएर <hesitation> अर्खा ठाउमी माटी फाल्लुपण्यो । त्यो माटी लायपछी अब अग्लो निच्चो भया छ भने तै बेल्चाले ओणोपुणो पजल्ल्याउनु पण्यो । अब बेल्चा एगै रोगा लाइबन एगैरोगा पुणो फाल्ले भन्ने हुन्न । तैगीलागी दोस्से तेस्स्या जति रोगा चाइन्छ उति रोगा माटी उगाइबन <hesitation> तालाइ भयागो माटी पुणो अद्द सक्किनोछ । यसरी बेल्चागा तै <hesitation> धारले धार लाउने हुने हुनाले तन्ने आफ्ना डिल बनाउनाइ लागि खाल्डो खन्नाइ लागि माटो पुणो अद्दाइ लागि काम हुनेभ्यो जमिनमी यो बेल्चाले निक्कै काम अद्देभ्यो । सज्जी हुनोछ काम अद्दाइ लागि माटी पुणो फाल्लाइ लागि ।